Te këpuca per esempiu gjejëm petën, petën… peta ë ajo pjesë abrënda këpucës ku pujarjëm këmbën e ë një fjal çë na ghuzarjëm kur per esempiu pjekjëm mishë e teret, misht teret përçë makari e poqe shumë e buhet si petë, pran te këpuca gjejëm kapet e tjerë…